Igny zany da gne minagny e raha lasta anatigne ranomasy igny zany amign'iny amin'izay sy voatery magnampy sira, na koa mizatra magnazesizesy, azesigny sikidikidy izy androany anao magnazesy sotroky raiky, maraigny anao magnazesy tapiky ne sotroky akonany akonan'izay e fanaovagny an'azy fa izy sy hazanogny indraiky mandeha, laha sy izany anao da malemy amigneo.